komiði sæl og verið velkomin í

sem haldin var í gærkvöldi skellum okkur á pólska menningarhátíð sjáum

og kynnumst klikkuðum prófessor sem segir fólki að þetta reddist ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Árbæjarskóli sigraði í

tvö þúsund og átján hæfileikakeppni grunnskólanna í

Reykjavík sem haldin var á stóra sviði Borgarleikhússins í gærkvöldi

frá Árbæjarskóla heitir gott betra best en þetta er í annað sinn í röð sem skólinn vinnur keppnina Langholtsskóli var í öðru sæti með atriðið komið að okkur og Seljaskóli var í þriðja sæti með atriðið nítján hundruð og átján skrekkur er haldinn á hverju ári og nemendur í unglingadeildum grunnskólanna í Reykjavík sýna þar listir sýnar og hæfileika með frumsömdum atriðum á sviði keppnin var nú sýnd í þriðja sinn í beinni útsendingu hér á RÚV salurinn var troðfullur af spenntum áhorfendum og það var mikil stemning átta skólar kepptu til úrslita Seljaskóli Langholtsskóli Hólabrekkuskóli Árbæjarskóli Breiðholtsskóli

Vogaskóli og dómnefnd valdi tvö atriði til viðbótar og það voru Hlíðaskóli og Hagaskóli í keppninni í ár stigu samtals sex hundruð sextíu og níu nemendur á svið frá tuttugu og sex skólum við óskum öllum þátttakendum innilega til hamingju pólsk menningarhátíð var haldin í Reykjanesbæ um helgina og fjölmargt fólk kynnti sér þar menningu og sögu Póllands stór hluti af íbúum í Reykjanesbæ er af pólskum uppruna eða um tvö þúsund og sjö hundruð manns hér er um fjórðungur íbúa með erlent ríkisfang og langstærstur hluti þeirra er með pólskt ríkisfang sextíu prósent

þjóðhátíðardagur Póllands var á sunnudaginn og í ár eru hundrað ár frá því að landið öðlaðist sjálfstæði

var haldin af því tilefni á hátíðinni var sýning um landið og sögu þess hægt var að sjá tónlistaratriði og boðið var upp á pólska þjóðarrétti er nýr starfsmaður Reykjanesbæjar sem verkefnastjóri

við undirbúning hátíðarinnar að skipuleggja þetta með sjálfboðaliðum af pólskum uppruna íbúum Reykjanesbæjar ég fann það bara að ég komst inn í samfélagið

og ég kynntist fólki og það eru þessi persónulegu tengsl og þessi vinátta sem skiptir máli og það var hún sem myndaðist við undirbúning hátíðarinnar og algjörlega hér í dag

leit dagsins ljós í Kína nú á dögunum á stórri ráðstefnu um internetið sem haldin var í Kína var til sýnis tölvuforrit sem les fréttirnar forritið nýtir nýjustu tegund gervigreindar þar sem mynd af les fréttir með öllum svipbrigðum og talanda eins og það væri lifandi manneskja þulurinn getur lesið texta af

skjá og brugðist við óvæntum aðstæðum það er fréttastöð í Kína sem hefur verið að vinna að gerð samkvæmt forsvarsmönnum stöðvarinnar gæti svona tækni hentað mjög vel þegar fréttir þurfa að fara hratt og örugglega í loftið og þarf ekki að hvílast öfugt við mig verkfræðingur sem oft er nefndur klikkaði prófessorinn segir

að fleiri ættu að temja sér hugsunarháttinn þetta reddast John ferðast um heiminn og kennir fólki þetta viðhorf Íslendinga þið kannist kannski við orðin þetta reddast sem oft eru sögð þegar upp koma vandamál hvort sem þau eru stór eða smá viðhorfið felst í því að hafa ekki of miklar áhyggjur af því hvernig hlutirnir fara og vera vongóður um að þeir leysist á endanum sama hversu erfiðir og flóknir þeir eru John fékk titilinn klikkaði

prófessorinn þegar hann tók þátt í sjónvarpsþætti í Bandaríkjunum hann ferðast nú um heiminn og heldur fyrirlestra þar sem hann segir að fólk megi læra af orðunum þetta reddast þau gætu verið lykillinn að

hann segir að fólk eigi ekki að hafa áhyggjur af því að mistakast það sé gott að leika sér og gera tilraunir oft er erfiðara að leysa mál ef fólk er of áhyggjufullt þetta er góður lærdómur en líklega er best að vera bæði skipulagður og áhyggjulaus margir foreldrar þekkja eflaust spennuna á íþróttaleikjum barnanna sinna en fáir eins vel og einn fótboltapabbi í Bretlandi hann skipti sér aðeins af fótboltaleik hjá stráknum sínum nú á dögunum þegar andstæðingarnir voru við það að skora

hann örlítið við stráknum sem var eitthvað utan við sig í markinu við það féll strákurinn í grasið og tókst að verja